﻿Ahu ndagambira hatiiya ndi kugamba orunyankore orukiga, <hesitation> orukiga rwenyini enkoombe eriiya orwabanya kabare, <hesitation> eyoweitu nirwe rurimi orundikugamba orukiga. Orurimi rworukiga turarukunda munonga, turarukunda munonga ahabwokuba nahu tuzaariirwe titwiine kindi ekyokugamba but orukiga turarukunda munonga <hesitation> nirwe rurimi orwiine igamba hatiiya, <hesitation> orukiga ndarukunda habwokugira ngu niyo ahu nkuriire kandi nirwe ahu nkuriire barikurugamba abazeire bangye kandi ruragyezaho kunyahura nahika mubantu narugamba abantu bahike baranyahura baragira ngu ogu nomukiga mutaahi weitu, mwene weitu bahike baramanya, so naaza nka buganda, nkagambayo orunyankore orukiga, bataahi bangye abakiga bagenzi bangye barahika baranyahura kumanya ngu ogu nomwaana weitu, kinyambe kuhikayo kuhika ndi kumanyikwa.